Bwahathya, nibyalya byahi ebyo ebyomwa buhangwa bwethu ebyanganzire kutsibu erirya? Ingye ngo’mundu, ebyalhya ebya nganzire eirirya bwo obundu. Obundu <noise> obundu wamatsumbira kwo mukubi owa sihire obo omukubi owasihire ingye, ryeribya iwabirinzumbira enyama ya ndeke kwinzi iwabiri nzumbira ngebya mwangetse nga mahere emboka iwa- emboka iwabiritsumbayo ndeke iya birisiha no bundu. Ebyo byalhya ngabya namabiribihikako, ngabirirawa ebyosi ebyangaliko. Ebyalya ebi byabikanyisihira kandi ngayowa sihali ekindi kyalhya ekya ngazire nge byalhya ebi. Obundu ngabya ngakabubegha ingakabulinga neribukolhya omwa mboka nerirya, ngayowa obutseme bosi ibuneho. So ekyalhya ekya nganzire omwa buhangwa bwayi bwo bundu kandi ibanatsumbirwe kwo mukubi owuwene owa- owasihire. Nomubyangabya bihimba ebyathukithamo'lukondi beitu ibinakalhangire ndeke, obundu ngabulhya, ingighutha.